Ndugu kuenka ngunuu nduku taba'a, iho ihá nduan nducha ihó, nui nunamen ujun ndudi'a, namen ujun sopilote ihotu ihotu anradó, jan tuku tunda'a, tunda janu'a, iyo'o tuiña nduko pasto chindava tuña'a niki ya'á, unduan tuku ujun ndician iyo'o tuko'o, pesin kachi tiumen ihá ya'a yameni kutun ndava'a kuñan ndaka tukuda, kuda'a pecho kue tundio nujan ndubu dije ujun endanka yuku si nan nani tuya'a ndo'o yanda tuchanda'a va'a.